Laki dei tsonyo fagim fokinai nainy nyo naa vavis rou, nyo nating sab rou kain ainy, mes nainy nyo nating sab rou painy fats, nyo sab rou painy fats, nyo tsue, ee, ai toroman sen na laki ingainy tsonyo ge laki dei tsonyo. Nyo sab bus rou kaa tovei, mes nainy nyo naa vavis rou tan saf fo pan na mes torr ge mes fan. Nyo nating na rou, nyo nating sab rou sen na kaa ge nating kat ror toto tsonyo nyo te papara fiisok, tan toto tsonyo. Mes nainy nyo taan na rou nyo pinin expect sena ka pinin ruak tsonyo, sen a dei tsun tovei, nyo naa rou, nyo te sab ya. Nyo te kat faarei non ka nyo nating sab rou sena kainy ka nating onots rou toto rou tsonyo tan nainy tovei em ai tsun.